Gny fomba atao mba ho ampy rano soa fa indrindra amy andro mafana zao la minondrano matetiky. <noise> Minondrano matetiky satria mafana andro o, matetiky tena linery, la trobo iaby ze rano amy tena eny, la minondrano matetiky zany. Rano fa tsy rano mamy. Rano rano. Na rano amy pompy io na rano amy vovo io na rano mandeha amy renirano eny iny.